Kangoroa zany zaroa biby tia zanaka zany malôha ai, koa zany koa b- tonga zanaka zany babeny af- <hesitation> babeny tegna babeny na i tolomony de ndesiny, tia miaro zanaka zany kangoroa zany magnan'zany.